Mo shiɓi jande, ware waare maako juuti ranni, akatare mako e wunnyini pecco go'o, mo wurti yaasi mo fuɗɗi tokkutuki himɓeeji. Mo tuuɓa himɓe mo nanga mo ngata sai to ibbam wurtake